He gom njali ma bingin saanti reg, biyaa garaŋ nge diis. Ndu uto gí mo garaŋ gegni gyaaŧ go gee gi ngi diis. Bari, gegin londo we, we nge diis, umada ta a inifersite bbúru unan to geg londo wiindi ma.